انسان عادي عندنا هنايا يقد يحتاج علا الماكل واحد زوج ملاين في السيمان ، زوج ملاين سنتيم جزائري في السيمان ، يعني هاديك هي واحد تمن ملاين سنتيم جزايري في الشهر